Ekyowona nga omuntu Ali kwoonda nikyo omunwa gukala, amaiso gaika omunda nengoye jabanga avala tijimutukanga jiserengetanga buserengenti nga jitaka gugwa wansi jiba tijimutuka kusa

Engeri omuwala ejasobola okuma ebyoloni byaisu nga biyirira nikwo okubinabya bulijo ate ekyokubiri nokuba nga kuba ku ekisandikiro ku kyoloni tusobola okuma ebyoloni nga biyonjo

Aa okusoma kuirirya ino omukitundu kiyaisu okuba abandi bafuka baswo abandi bafuka basomesa ale awo esavices jiba kumpi ino so okusomesa kusa

Emere ejendya nosigala nga okali mulamu niyo omuwogo kubanga gukwongera amani mumubiri oba paka mumagumba noba nga olikusa

Amaizi amabibi galimu kolera, amaizi amabibi galimu tifodi oyagana nga omaizi ago nigo galeta ekidukano omubana okubanga baba bazanyiremu ate baba nga baganyuire nokuganyuwa kwekankana nga bafunire tifodi bafunire ekidukano

Kintu ekikulu nga otaka abaana bo basome olina okuvunba okupakasa, nakulima, nakulinda awo osobola okuso okusomesa abaana kusa nga okolere ebintu ebyo byonabyona

Kwefaku kuwona nzenti omwana okutandika nga akali mutomuto yefaku okutege okumutwala kwisomero nga akali mwana muto muto ayabe okwiramu amagezi nga amaite nzee nga amalire okutegera omugaso gwokusoma ekigukwaba kumukolera mumaiso

Enaku jino emere emirembe jeira babanga ne'bidero nga bateka emere mubidero naye enaku jinu bateka mubivera nebajiteka munyumba munsawo natunga ku ensawo munyumba

Omukulembeze okulonda omukindu tusobola okuwona embeera eyalimu alikuku na'magezi aaah asobola okutyama na'bantu yena ayogera ku endoboza ensa ekulakulanya ekitundu nebindi asobola okuleta aah okulya omuntambula ye naletaku endoboza eyindi natyama ku omukintu awo kiyinza okuleta ebintu nga ebyo okulonda omukulembeze omusa

Iswe wano abo abakali aba abaaa abayonkesya bakozesa emere nga yobyo abazungu bakoba greens aye iffe yobyo aaa ne'ngege niyo emere nsaa ino aah omukene aaa emere nga ebyo.

Engeri ejempona nti amaizi gokunyuwa masa gatira okuba maijanjabiye enga bagasengejerie oluwo oluwobuleta obuluwaire

Embula yomulimu ewaire nga abantu batandika okwiba, okuwalantana okulwanira amatakali mukitundu, okwaukagana abaganda nibabukagana kubanga omuntu aba abula ekiyakozesya aikutaka ogula cumbi kiwa nga abantu babukagana

Amakerenda gebiwuuka gakyukakyukanamu; naye nga ateeka okuba nga alikufuna amakezi, nafuna neigulo emirundi ibiri olunaku; kimuyamba okufuna amaani.

Okusoma kutwambire okutambula ebizinesi, ate kutwambire okufuna emirimu ejetufunamu esente okugula ebintu ebya mufactories

Obuloni obutontono obwo buyambire abakali okutandika obubizinesi lwokubanga tiyetaga garanta, tiyetaga security so oyaba no jiprocessinga nosuna eloni notandika akabizinesi nosomesya abaana

Engeri abantu eje'bafunamu enfunza singanga amaka gaba tegakumire obuyonjjo obuyonjjo kisobola okuleta enfunza ate enkukuni ewejiba omumaka gileta enfunza era engeri yokwaalamu enfunza okukuuma obuyonjjo nga amaka ganyirira.

Kiba kyangu okutukirira abo lwakuba kale takozesya esente enyinji okutambula okutuka omubanka ejindi egyo ejili ewala na'wandi kimuyamba nti amanyuwa omukitundu kale bayinza okumuwa esente ejitandikra ku ebizinesi ejatakale kale ekyo kimuyamba eino lwakuba nti okwilyayo esente kyona kimuyamba eino oba avuga akagali kamuyamba

Omuzaire Ono teka okuba naye bwamoiza nimukobera omugaso gwomwana okukulira mupisa ensa ate nimba nga ndikuyamba omwana yena okumuiriya enyuma okumutwgeziya obuzibu obuli mugurupu embibi nebizibu ebiri mu mugurupu embibi nomugaso gwokutambulira mu gurupu ensa naba zenti Tali kuzuwa mugurupu edi omuzaire gwensinga okulagirira ecokola

Ekintu ekyansigaire nga insanyuka ino nikwo okuna nga basunire emikago emiyaka emikago abantu abandi abazuwa mubitundu ebindi ate kindetera amasanyu nikwo okuba nga basomere ku

Oba oina obuwong oba oina amagezi aga oba Pina amagezi agachikirira abantu oba oina ensonga ejosobola okutukirira omubantu okubanga oba osomere oina amagezi go.

Eeeh zeena nttaka injege obyamumawanga agandi

Ensonga yabakali ekisoka ateka okuba nga alina empale eyamunda ejiwera wera kuku ekyokubiri nabanga afuna ekibeta epads egibayamba okwefunga okufuna ebigoye ebimuyamba okwefunga

Okusoma kuyambire abantu okuzimba ne'ssente, okuzimba amanguudo, no'kusomesya abaana baawe kumasomero agamaani.

Ntera okusoma baibuli ebisigaire ebindi nga tibaibuli mbawo ga ndikulowoza ebyo mukama ebiyambire okola biyebiye entasobwoire okola ekyentaka okola kumyaka eibiri kumyaka eisatu emyaka eitanu emyaka eikumi omaiso

Aaa eyo nkali okutukayo be munsi ejobweru nmpula nomuntu asobola okuntwalayo olwokuba nkali nkali nkali ntambulira Kaisi munsi yabwaisu eya Uganda nsi nsa ate erimu ebyokukola nga omwene obwongo bukola nadala obwange busobola okolera munsi eye uganda

Okusoma kunyambire okufuna omulimu no ogwefunamu esente ogu ogu okuwereria abana bange kwisomero no kufuna obwijanjabi no okubalisia

Okusoma kumpa ino kumpaire amagezi agandi agatafanana agali mukitundu kyaisu ekyo kumpire nga nfuna okulondewa nokutesya omukitundu

Aaa eyo endwaala ya prostate abasaiza kisoka aaa okwaba ejiri doctor ejeri musawo nakuyamba okuna okutegera obujanjabi obuyakuwa no busimbaku omu omusawo owakuwaire

Amaizi agatali masa ogawonerawo ate owona nadala owuka oluisi obundi nga buboneka amaizi amasa owonywa tegakuletera obuzibu omumubiri ate tobuliraku bulumi obundi bonabona obulira kusa ate gaboneka nga owegali amayonjo omugilasi omukikopo okyo'nywiramu.

Okusoma kuletere enkulankulana mumaka kubanga embeera eya'maka echukireku bazimbire amanyumba amayonjo era kutuyambire amaka oku okutuka mumbeera jjegaberemu naye nga maka ageyagazia mukitundu era

Aah, ebyokusoma binjambire ino okka oku ,kukuma ebyo ebyowuwanga, nga enkozesa ya omwiga , maite omwiiga omugaso gwo'mwiiga, maite omugaso gwe'misaale mmhhh,emisaale egyo maite, twetaaga nitukozesa kusa olwokuba nigyo ejisika amaizi obutwabanga tukozesere emisaale okubiibi, entoonya yena ekyuka .

Okusoma kumpaire nsobola okwogera, no'bulimuntu yenayena ejentakire okusisinkana.

Obulwaire obwensi tubuwonera ku mubiri, mubiri kukatuka, mubiri kuzimba, na na na nafuka nga eipapali mubulamubwe kale enziri nijikyukaki negiba oti jeipapali

Aah nze esente jange injikumira mubyaayo; nkoko, mbuli, eebyo ntama, byekumira mu esente jange. Mubanka nkali okutuukayo okukuumirayo essente.

Engeri omusaiza ejasobola okola nga abulira obonafu alina okwaba okuwa omubiri ogumiya omubiri nga okola ebisaizi ebisobila okuwa omubiri gwo okuba omugumu omugumu osobola okusisica muku amagumba go nigaba nga gaguma

Osanire okunaba mungalo emirundi mingi kasita nowona nti obitiriyewo akasera esawa moiza oina okunaba mungalo okwewala obulwaire

Kale okusoma kintu kiyamugaso ino nti kikuyamba okubona engeri yo kulabirira abaana noo okubona nti ibo bona bali baana abasobola okuyamba eigwanga

Ekiraga nga omuntu alina presya mungi mumubiri, Nadala mubiri gwe gwesika nga bwesiki owona omubiri gwesika ate nokutuya kwona kuba kunene mubulamu bwo muntu alina puresia yesika, natuuya.

Kuzimba, okulima mangudo no'kola bisinesi nijo ejiwere abantu abandi emirimu mukyalo

Okusoma abantu bonabona abaire nga tibasomere bobana basomere aye amanyumba gabanga geisubi gogona bagakubire ku amabati kale ebisera ebiza nga kolansi atukire paka mukyalo

Nsobola okumanya nti mwibeere lwange ikulu kubanga muvamu amata mu nsobola okwonkesia omwana abana bange nebakula

Intiama mumusale nimpumula oba nga ndina ebyama empapula ejamawulire ebyokusomaku nensosoma ku oba indina baibuli eyo ninjikwataku yona nintandika okusomangaku awo nga wenkumirira ekisera ekyenasobola okukolamu emirimu ejiraku

Engeri eyimu niyo eyo okubiriza buliyomu bull Maka abaana abaana babe okumasomero era basobole okuba okwisomero basobole okusoma Basobole okutuka kumadala gawangulu bafune empapulo

Ndowoza bakozesia entambula ya ngira nga bakozesia pikipiki ejo nebigere ebisera ebindi

Ntaka ino okwega ebyamawanga gandi kubanga omwo, mwefuna amagezi amayaaka ago'kuumira ewanga lyange.

Ekizibu ekizi ekiziibu abaala kyebafunira niyo kiziibu ekisinga eino eino ekizi ekiziibu kyomwezi ate aba abula kasente aba alikwisomero so abanga alina akasente ako abanga alina akasente asobola okwebesiawo asobola okwegulira paadisi gye nabanga asomere nabanga asoma kusa

Buli owemara okucharira echoloni indina okunaba engalo na amaizi ne sabuni

Abantu abandi bakola gwa kutega nimwo omwebafunira akasente akayamba okusoma abandi bakola gwo'kupiita byaayo ebyo mbuli kwaaya nkoko kulima namere nadala duuma omutyere nebintu ebindi bindi ebyo